العيش بدون كهرباء بلا تريسيتي لمدة عام كامل صعبة جدا، لأن <hesitation> الكهرباء تريسيتي موجودة في كامل <hesitation> سياق حياتنا، الحياة تاعنا قاع رانا عايشين بالتريسيتي. ولكن إذا كنت دور نعيش عام بلا تريسيتي، كنت رح دور نعيش بصعوبة، صعوبة في ايج <hesitation> في الماء في <hesitation> صعوبة في <hesitation> في التسلية <hesitation> في العيش، بصفة عامة.